صيادة مسنة تجد زجاجة تطفو على سطح الماي تحتوي على رسالة عالقة في جزيزة نائية تشعر بالفضول وتجرر مساعدتها رغم تقدم سنها تنطلق في مغامرة مليئة بالتحديات من أمواج البحر العاتية بعد جهود مضنية تجد الشخص المحتاج للمساعدة وتعود به إلى بر الأمان